أذكر يوم كنت العب كورة في الحي مع خوياي, كنا نجتمع بعد المدرسة, ونختار فرق, كنا نلعب تحت الشمس, وضحك وفرفشة ما تنتهي, أكثر شي اتذكره, ويوم سجلت هدف حاسم في المباراة, وصار كل أخوياي يهتفون لي, كنا نشعر إننا أبطال, هالمواقف كانت أجمل ذكريات الطفولة, لعبة الكورة كانت تجمعنا دايم.